Intro e son int'un mondo tutto reusa, co-o çê con quattro luñe, e m'ammio d'in gio e gh'é pin de coniggi, solo coniggi, che satan de sà e de là; mi monto in gròppa à un che o l'é ciù grande di atri e comenso un viægio che oua no pòsso contâ.